என் தலைமுடியை என் முக வடிவத்திற்குப் புகழ்ச்சி தரும் வகையில் வெட்டுவது எனக்குப் பிடிக்கும். பின்புறம் மற்றும் பக்கங்களில் இது சற்று குறைவாக இருப்பதையும் நான் விரும்புகிறேன். தோள்பட்டை வரை நீளமான முடி வெட்டுதல் செய்ய விரும்புகிறேன், அது முழுவதும் மென்மையான லேயர்களுடன், மிகவும் கசப்பாக இல்லை. முன்புறம் பின்புறத்தை விட சற்று நீளமாக இருக்க வேண்டும், இடதுபுறத்தில் ஒரு பக்க பகுதி மற்றும் ஒரு சில முகத்தை நிர்வகிக்க எளிதான ஒரு பாணியை நான் தேடுகிறேன், எனவே பார்க்காமல் சில இயக்கங்களைச் சேர்க்க போதுமானது, மேலும் அதை கொஞ்சம் ஸ்டைல் ​​​​செய்ய விரும்புகிறேன்.